السكر بيتم استخراجو من قصب السكر في مصانع السكر بعمليات معقدة وخطوات كثيرة شديد في النهاية بنحصل على السكر اللي بنعرفه ده